Hewan yang paling pintar itu, anjing menurut saya. Karna anjing itu he-orang biasa bilang apa kita kasih makan de satu kali saja de su ingat kita bertahun tahun lebih. Cuman, mungkin selain anjing itu sa punya ada sa pu hewan peliharaan ayam, ayam potong, itu sa plihara dia waktu, SMA kelas dua. Sa tiap hari kasih makan de tu bukan <hesitation> bukan kasih makan nasi tapi ha kasih makan, makanan hewan. <hesitation> padi tu, ampas padi tu. Nah ampas padi disana tu mahal juga, satu kilo tu bisa berapa, seblas, seblas ribu jadi mahal tapi sa selalu kasih makan de dengan ampas padi. Terus kalo a belum pulang sekolah tu de biasa tunggu sa di depan pagar. Kalo pulang ya ha suruh pulang jadi pulang, karna disana juga a tinggal itu, <hesitation> lingkungannya tu sama nene piara, nene piara kaya kita pu nene a-angkat begitu ka sa punya mama punya. Punya, nene <hesitation> mama angkat begitu, yang dari kecil memang mama dari muda tinggal tu deng dia jadi kita disitu, itu agama islam orang buton, nene tu de orang buton, nene tu de orang buton, jadi kita tu tida bisa plihara babi tida bisa plihara anjing juga jadi satu satunya yang sa plihara tu ayam. Nah, selain anjing yang sa-sa bilang pintar tu ada ayam yang ha pernah piara. Ayam itu sa punya ayam cuma satu itu pun sa punya tanta de kasih sa pu kaka cuma mungkin ha kaka ni de tida tahu rawat jadi sa yang rawat dia, sa yang kasih makan, tiap hari jadi ayam itu de kaya jinak ke saya begitu kalo orang lain itu de akan patok. De akan gi eh-bukan gigit tapi patok. De akan patok yang lain, sa kasih makan itu-itu <hesitation> makanan, ampas padi yang dong su olah dia tu jadi kaya bulat bulat kah kotak kotak gitu. Jadi tiap hari makan, ayam itu mungkin dong kasih makan dia, biasa kalo eh dorang yang ternak ternak itu dong kasih makan paling, satu hari dua kali mungkin sa juga tida tahu eh tapi kalo ha yang kasih makan tu. Harus makan kaya manusia, pagi siang sama malam, terus sa biasa kasih mandi dia de harus bersih de tida pernah <hesitation> cari makan di tanah begitu kaya patok patok seperti ayam seperti biasa itu, cari makan dari tanah. De kalo mo makan tu harus tunggu sa datang buat de punya makanan tu dari <hesitation> dari ampas padi itu, itu baru de bisa makan de punya <hesitation> paru kah dep moncong itu tida pernah kotor karna, karna tanah, de moncong selalu bersih, ha biasa kasih mandi dia itu mungkin satu minggu tiga kali kah. Kasih mandi dia. Terus de mati tu gara gara <hesitation> nene piara ini kan, ada, itu mereka ada beberapa bersaudara tu tinggal dalam satu kompleks itu trus kami tu <hesitation> kita sewa dong pu rumah begitu, kontrak jadi, nene satu ini, de tida suka mungkin dengan saya, trus sa ni ada keluar pergi tinggal <hesitation> di luar to jadi yang urus ayam itu sa pu kaka jadi ni nene de pergi kasih racun jadi ayam tu de mati, terus ayam itu kita tida bisa makan karna kita terlalu sayang tu ayam jadi kita tida makan ayam itu, jadi kita kubur di blakang sepiteng wc itu. Terus, ya kalo pliharaan mati ya pasti menangis. Sa menangis. Tapi ya sudah selesai itu, sudah tidada mulai dari su tida mau apa plihara hewan lagi karna nanti ujung ujungnya kalo dong mati itu pasti sa menangis. Sampe skarang ni sa tidada hewan yang sa plihara, tapi kalo di <hesitation> pedalaman di sa punya mama pu tempat kerja ni karna kita juga jarang kita tinggal di kota untuk sekolah jadi kita jarang pergi turun ke mama dong di muting de pu nama <hesitation> daerah tu disrik muting, distik muting mama de kerja di kelapa sawit situ, di tete dorang, kalo disana baru ada anjing, mama de piara anjing untuk bantu de kaya pergi berburu begitu kaya masuk hutan ke, klapa klapa sawit mama de kerja di klapa sawit jadi, masuk hutan kelapa sawit nanti anjing itu dong pergi berburu <hesitation> tuban, tikus tanah tu, itu kita disana kita bilang tu tuban, tuban, untuk jadi lauk begitu kalo mungkin kita tida sempat untuk <hesitation> pergi pancing ikan atau pergi taruh umpan begitu di kali kali kecil itu, nanti anjing itu yang de pergi bantu. <hesitation> Cari, tuban begitu itu untuk mama dong makan, tuban atau biawak. Itu mama dong yang biasa makan kalo sa ni sa tida pernah makan tuban atau biawak ha juga tida tahu mame-mama de la-de larang kaya kita punya tradisi begitu, tida tahu eh kenapa jadi ha tida pernah tu sentuh biawak sama tuban itu untuk makan, tapi sa pu kaka perempuan sa pu adik laki laki, pokoknya yang lain bisa cuman kalo sa ni ha tida bisa, jadi ha tida pernah itu tuban sama, biawak sama ular juga disana tu ular patola tu <hesitation> ular patola banyak, di apa klapa klapa sawit itu. Itu saja eh mama yang de piara apa hewan pliharaan begitu, tapi tu kadang ya disana juga namanya pedesaan juga orang orang masih percaya <hesitation> baku mengiri terlalu banyak itu masih banyak jadi, kadang kalo dong tida suka ke sa mama atau-atau tida suka ke kita itu nanti dong pergi <hesitation> bunuh anjing satu jadi supaya kita tahu kalo oh ini dong ada tida suka deng kita, begitu. Tapi tu nanti dong buang, eh dong biasa kasih racun baru mungkin dong pergi buang ke tempat lain dong tida kas tinggal di barak situ, jadi perusahaan itu de punya, kita tinggal di perusahaan di barak-barak-apa-barak perusahaan di-di distrik muting sana. Nanti dong <hesitation> biasa bunuh anjing itu baru pergi <hesitation> buang di jalur jalur kelapa sawit mungkin, terus sana juga dong makan daging anjing. Biasa, kita biasa bilang rw tu, tapi a tidak pernah makan, itu juga, tidak tahu eh ini mama mereka pu tradisi jadi kita ikut, kalo sa deng tinggal deng mama berarti kita harus ikut mama pu tradisi ini, makan apa yang boleh, makan apa yang tidak boleh. Jadi itu, begitu.